အချေတိကိုရိုးရာယဉ်ကျေးမှုနန့်မိတ်ဆက်ပီးကေဇာတိအကျိုး ဟိပါဖို့လဲ?